बहुत जोडति दौड्ना जनावर ओइनेते तमान हैं। जस्ते घोडा, बघ्टा, ऑस्ट्रीच, कंगारु मने एन्तितिफे सब्ति जोड्ती दौड्ना जनावर <hesitation> चितवा है। चितवा ओह्के सब्ति जोड्तिती दौड्ना प्राणी कहिके अथवा जनावर कहिके वैज्ञानिक ओइनेफ़ेन् <hesitation> प्रमाणित कर्ले हैं।